Mano sedaba ega lao pilo, mano gena labino tora ene kama otu ua, ena soro iya soro ino sari ngaramoi ma sofo ena sari guwae ma sofo, ena oyo guwae gena ma rai ene soro iya toma giawas ge ena lila giawas ge ma sofo, rai ene sari yadi yadi ma sofo ena oyo yali dadi mano gena, dadi mano gena surai ma ngaramoi se ma sofo futu madoya tora ena tarifu rasi ena soro iya soro ino rewa se ene ma ten toma hate majaga sodo sita bulo-bulo, maha ega lao pilo gena, labino tora gena ene sari nguti bolo ua gena ena sari pake-pake la gahi ena ma ngam, ena oyo rasi ene ma lape tora toma gunyihi moi gena ge sado sita ine.